Ga̱ yol na̱ nasual na̱ hen nde tong shin jap bi ga̱fe tong mang hen de ga̱a̱n shin bi ga̱fe ma̱ ndama̱ dok laa hen, jap bi hok kuma ga̱ nshim, ni hen yol shim, hen shin bi na̱ nasara pen ka sen ka yit die ga̱fe naan ga̱ga̱ pen, hen yol na ma̱ nda na̱ i, yil mar mar, mur shin jap bi ntiakpia har ma̱ muen muop ga̱ ga̱ tuot tiop nda̱ ma̱ na̱a̱n na̱ ma̱ kat muop, muop taba shin die tiap nda̱ ma̱ gurum muk ba, ma̱ na̱an na̱ ba. har ga̱ ga̱ waru sek tal ka na̱ muop la'a hen, hen ni hen yol na muop, muop den da̱a̱n hen yol kat muop, muop ɗetong, muop tuot tiop nda̱sek muep, muop shie men, ma̱ muen lu'u nasara, ma̱ mu da̱ ma̱ yok da̱ ma̱ tuot nuu muop tong shiemen, ma̱ na biga̱ dong ga̱ shin muop, ma̱ yilzak ma̱ ɗing, ma̱ na sen bi ga̱ shin muop hok abi ga̱ demen, ga̱ waru da̱ ma̱ puan kek bishie nasara hok sen waru ma̱na ma̱ buen ma̱na tuot men la̱ tong shin ba dong ga̱fe tong ma̱ shin ni zak de ma̱ndamen ga̱ de, ɗe muop ga̱ shap pue. muop i kek men naan sa sen, ma̱ tuot ma̱ rang i, ma̱ leng tong ma̱ muen i ga̱ gwo de muop sen la par ru ga̱ piakmen pia pe ya kamata Ma̱ tang ga̱ kek, ga̱fe tong ma̱ buk de luu nni ɗe ma̱ ndamen ga̱ kat i, ɗe muop ga̱ shiap pue i kak, ma̱ muen ma̱ sang she tong ma̱ puat ga̱ tiak luu jen yok da̱ ma̱ rwo, ma̱ puat kek bi ga̱ zem men na̱, ma̱ lap ma̱ buk ni de lu'u ma̱ na pa̱ tuot men nda̱ muop, ma̱ muen muen hok ga̱ gwo, muen hok ɗong yitmen dong nyit ma̱ naka̱ men nda̱ ma̱ nang, dong yit ma̱ ndamen, sen ma̱ lap ma̱ buk ni de luu, da̱ ma̱ shin bi ga̱ ɗen nɗa̱a̱n ma̱ swo ma̱ muen shin de ma̱ nda rep da ma̱ shin bi ga̱ denda̱a̱n, muop lap men ga̱she ga̱ sa, tiak muop pia nda̱ men, ga̱fe muop lapmen ga̱she ga̱sa ma̱ tuot ma̱ shiw biga̱ ɗennda̱a̱n ni, ma̱ swo mat ma̱ lap ma̱ yokni da̱ du, toh, ga̱ demmen nda̱ni, tiap kang men nda̱ ni ba, nda̱bi taba kang men nda̱ ni ba, ma̱ndɗe tong ma̱ shin ko bi ma̱ npuesem nda̱ni na wan hen ni pen ka na̱, la wanni hen pen ka muk, la̱ ma̱ tuksem pa̱na̱ ma̱ leng i ma̱ muen i ga̱ gwo ga̱ gwo, har zuwa bit ngam, hen la̱ yol la̱ shionsan la na pa̱ too na̱ la̱ nian tong kwal yin ndang? Tong kut yin ga̱ pa̱pluu na̱ andang ɗen hen kwal i hen ni wan, toh la̱ ga̱ na pa̱ too na̱ la̱ nian ya̱ man zak hok yin toh hen yol pet nde. Hen muan yirsan, sen ma̱ leng ma̱ shin pa̱na̱ har ga̱ ma̱ ƙat tap ma̱ kat jap ga̱me- ga̱me har feer nda̱ ni sen naan la <noise> la muop nde̱ na̱ ma̱ puat ni sen jap hok, muop keleng diemen ma̱ shin kobi ma̱ ga̱shak ma̱ ruan muop nda̱a̱n bi nasara, ma̱ leng tong ma̱ shei kuma la wan hen ni pen ka na̱ la nni hen da̱ mang yit ta̱, hen la̱ wanni ni pen ka na̱ ta̱ la wan ni hen peuka. Jap bi ga̱ la ta ga̱ni hen ga̱deka muk, muk sa̱a̱r na̱, nda̱ mohsha tuot na̱ ma̱ swo tong da̱ ma̱ den da̱ ni, ko gok o, ko tiakpi ko muut o men ga̱de sem naa̱ sem ni su liakhen ba, hen suu liak ni ba, ma̱nleng tongma̱, muen i bi meu npuesem tong ma̱ duo i ga̱shak, la̱ ma̱ jil nbitlung ma̱ shiap pue men, ma̱ mueu tong tong ma̱ shin, naan nɗe tong lap i. Den lap door men i sen, ko bit ga̱ nang jap men muen tong ga̱ buk ma̱ de zak, la̱ kat pet hen muan nshang maar bani deluu la kat muan taba sok hen ga̱ nda̱bi muk ba, hen zak hensok ni ga̱nda̱bi na̱ ba, ma shin bi men pue sem ma ham pue ko sek bi ma̱ ga̱ nang, komin dam muk, komin nian muk, nda̱ gurum taba keleng sek pue men ba la nian hen del ni bani npin da̱ ma̱ kwal-kwal die ga̱mai ma̱ keleng diesem, ni keleng die na̱ hen keleng die muk, hen la̱ dam ta̱ ni niap hen, hen bolni, buk da̱ ma̱ tuot tona mua swar-swari nda̱ sem ma̱ shin bi ga̱ den nda̱a̱n ni hen la̱ dam tiak muk ta̱ ba da̱ tempen hen bol ni ni la̱ dam tiakna̱ he yol shap pue na̱ terep ma̱ yil shap pue na̱ Ni bol hen, hen lap ga̱zoom ma̱ tuot ma̱ puat ma̱ sa̱ sa̱men npuesem, ma̱ swa hamman npul sem ma̱ shin ko bima̱ npuesem buan hangga̱de ga̱ suksana, muanni da̱ suk san, biang le na̱, shin shat, shin sa̱ pen, hen sa̱ ga̱ tiak ga̱ pia, ma̱ taba ma̱ kat ka pian ba, bi la̱ well ni buab bi dangdung nasara dena̱, hen la̱ pet lang ga̱ tiak luu, ko hen la̱ muan diem nzam, lat, liak dangdung nasara de na̱ da̱bi a̱ demen nde, da̱ lap da̱ la̱a̱nhen a? Hen ni ya̱ lap ya̱ la̱ amma hen ni ba be, tong kwal yil e, sei hen la tal a? Ai da̱ man fe hen lanni ba sei la̱ da̱ kwal ba, tong kwal yin pa̱ da̱ lap da̱ la̱ de hen ba yi da̱ kwat ama la̱ da̱ kwal dentei da̱na dong ta̱ nyitna̱. La pet ga̱sampe la̱ na bi long vilip la̱ dong de ga̱ niap san dong nyit muk seet wa da̱ buet la ba yin tong da̱, dong ga̱fe da̱shin hen nen de hen lap sen hen na̱a̱n tiakpia na̱